انا يعجبني الوفاء كصفه في الافراد لما يكون الشخص وفي لاصدقائه وعائلته يعكس عمق العلا_ عمق العلاقه والموده بينهم. الايجابيه كذلك تعجبني ,لان الاشخاص الايجابين ينشرون الطاقه حولهم, ويشجعون الاخرين وكذا علي رؤية الجانب المشرق في الحياه .هادي الصفات تخلي الحياه اكثر بهجه ,اكثر تفاؤل ,تخلي الانسان اكثر انطلاقا ,محب للحياه ,مقبل علي الحياه.